Karàha ataon-drô a Kôlombia ndraiky zen̈y mety rasain̈a rasain̈y <hesitation> aroe fo koa zen̈y raha mandalo, toetrandra mandalo amin-drô: vanim-potoan̈a ny maiky ndraiky vanim-potoan̈a ny malen̈y. Irô zen̈y manan̈a fivolan̈an-rô izy ai, fa karàha zen̈y fahaizako izy. Baka eo amy zay miôvaôva arakaraka tan̈y andianan̈ao koa ze tamperatiora ndraiky afanan̈a amin’io tan̈y io, ia, karàha ze. <noise>